Sj me nyjnko bi pj dj odzi edziban a ahocdzen wc mu a, afotu a medze bjma no nye dj, cwc dj oyi angoa angoa edziban dodowara akwa na oyi n'adwen so fi mbogya nam do pii na afei so cdze n'enyi tsim nkwan edziban do daa na chwj dj n'edziban biara obedzi no, edziban dur a otwar dj onya no, ne nsa ka wc djm edziban no mu. Cno ekyir no, cwc dj odzi nduaba nduaba bi tse dj mpuwa na ekutu so ka ho.